<noise> Innde deftere mi njanngi nebbe nebbe ɗo innde deftere me ''half of a yellow sun'' deftere me veli deftere me holli ko fe'i haa leddi Ibo. Defte me holli ko waddi ko waaɗi haa nder leddi defte man hollan gendam Ibo kuma beddina am gana tarihi.